आंखा दृष्टि देखभाल कनू थै हमन नियमित रूप से आंखो जांच करण अपड स्क्रीन टाइम टीवी कम से कम इस्तेमाल कन और हमन संतुलित आहार खाण जैमा वह विटामिन सी की भरपूर मात्रा हो। अर हमन अपड आंखो थै धूप से बचाण